Ñy fomba fiketreha lojy :-Sasanao ñy valañy, malio ñy valañy, asianao rano ataonao añabo bolo, vit'eñy, ofanao lojy io, ajobonao añatiny ñy raha tokony azo anasà ñazy, vita malio lojy io ajobonao añaty valañy ao, mandevy masaky ;tampatampahinao ñy tongolo aminy ñy tamatesy,<…> alànao ñy valañyafanànao am-bolo eo asianao menaky, lafa mafana menaky io, ajobonao ñy tamatesy aminy ñy tongolo aminy ñy poivra aminy ñy fangaro itiavanao ñaze, masaky.